هتأكد أول حاجة إن الراوتر متوصل صح وإن كل الأسلاك متوصلة والأربع لمبات منورين كلهم، وبعدين هروح أشوف لو مشتغلش هبدأ أعمله إعادة تشغيل، هستناله لما يحمل لو برضه مشتغلتش هتصل بالشركة وهي هتصلحلي العطل من خلال التلفون